افضل انو يكون ليا قوة الأنتقال الفوري بدل من قراءة العقول لأن لمن يكون عندي قوة الأنتقال الفورية راح يكون بأمكاني انو ازور ايطاليا الي هي دولة احلامي و ايضا الدول الثانية ايضا حتى استكشف العالم استكشف حضاراتهم ثقافاتهم و الأثر الي خلوه للمجتمع لغتهم و ايضا اتعرف على اصدقاء جدد.